<noise> Lafa tena <noise> manafana vata alohan'ny hampihetseha- hampihetseha-tena hampihetseketsehatena ny vatantena, tsotra avao. Somary mihetsiketsiky lomailomay maliniliniky amy toeran'eo avao, somary miampatsampatsy, la aolakolaky gny vania, aholakolaky gny hatoky, aholakolaky aby tana reo, la amin'iny amizay lafa mafanafana, zay vo afaky mampihetsiky vata amizay.